I aro vava oro io zany da tena fiarova mahomby i io. voalohany miaro ny tenanao-miaro ny tenananao hanao gna main'ny rivotsy minday microbe-a ohatsy sery, gripa, corona faha roa miaro ny hafa anao satria laha tokony hipity ndroa hanao hamindra ny arety mety efa misy angainao any amin'olo lla tsy mifindra amin'ny rivotsy egny i zay fa voatazo aminao ao avao.